Nëse kam vetëm gjysmë ore për me përgatitë una cena për pesë mysafirë, do të zgjidhja një pjatë të thjeshtë edhe të shpejtë, si spaghetti me pumdora, borzilok të freskët edhe djathë parmigiano. Asht e lehtë me e përgatitë, e shijshme edhe mund të shërbehet shpejt për një grup.